<hesitation> Okusigiikiirra nka nkoku waankaguza, <hesitation> habyokurya ebikuha abaana amaani rundi ki bikabaheereza omubiri, ebyokurya ebi nibyo binu. Omubwiire bwa kara buri kiro mubusumi obwiira, twaari twiine ebyokurya ebyobuhangwa, twaari twiine enyamusiri, twari twiine eteke, twiine esabwe, twiine madeko, twiine cuuncurya, twari twiine emikubi mingi muno, baitu mukaire kahati bikahinduka ebimu bakabiteekamu ebirungo, baitu ebyokurya ebyo ebya kara byatuyambaga biti, ebyokurya ebikuha amaani nibyo binu. Kantandike n'enyamusiri, enyamusiri kara omukazi obu yatwaaraga enda yamubeeraga nungi muno obuyageengaga nagenda okugihuuta rundi ki okugisoma. Yamuyambaga okumuha amaani, nekingura ebinywa bye byomumubiri, nekingura enseke, nekingura ebintu bingi muno, n'omusaayi gutambura kurungi mumubiri. Hanyuma ekindi enyamusiri yayambaga amagifwa n'amaizi agakuba gari mumagufwa, amagufwa nigatambura kulungi gataine kugumanganirwa rundi ki kukadadara ﻿Rundi ki gataine kukadadara amagufwa habwa habwokusoma rundi ki kuhuuta enyamusiri, ogu omukubi gwaari mulungi muno kandi gaaheerezaaga amaani, gwayambaga ebintu bingi mumubiri. <hesitation> Ogundi omukubi ogwa'herezaaga amaani bagyeetaga <hesitation> eteke. Eteke nibyo ebyaakyo nibiba biri hakiti, bya yellow bya elangi eya kyenju, tinkwiija kubyeeta ebikutukura baitu ekumyaasamyaasa, elangi eye kyenju, elangi eyekyenju, nikwe kiri mukuhika kwaakyo. Then ebyaakyo ebi ninbyo baanogaga babihonda bamara kuhonda bakwaata ebinyoobwa babisekura mu nsekuro, babitabura n'ebyaakyo ebi ebihonzerwe, so omukubi ogu gwaayambaga muno muno muno, igwe gwayambaga muno kukira hamaiso, amatu ebintu nkebyo, gwayambaga muno. Then haroho abandi abantu abarwaaraga enono, osanga zihindukire, osanga biri bita osanga nibagamba <hesitation> amaiso kiki mwaanawe iwe, so ebintu byokurya ogu gwayambahoga muno. Kandi n'ekyaakandi omukubi ogwateekebwamuga muno ekitiinisa kusanga omuntu agukucuumbiire ogamba omuntu onu nakugonza habwokuba gwahaga muno amaani ﻿Habwookuba gwaatwaaraga obwiire mukuteekaniza baitu nigunura nkeihano. So omukubi ogundi ogwaari guroho kandi niguheereza amaani baagyetaga madeku, madeku nigwe gwaari mukubi ogwanguhi kucumba rundi ki okuteekaniza, madeku nibacumba ebihimba, niba nibabisekura munsekuro nibateekamu amagita ag'ente, nibateekamu, obu haabaga haroho n'enjagi, nibaiteekamu so omukubi ogu gwabaga tigwayetaagaga bintu bingi, n'ekisula rundi ki ekihonde ekikweera rundi ki kinu ekya black. Omukubi ogu gwaabaga murungi muno kandi gwaahaga amaani, mukuha amaani <hesitation> mururimi orufuuti fuuti baine oku bakugweeta, amaani baitu igwe gwayambaga muno okufuu okufuu okufuula omubiri gwaawe guri, nigwanguha muno kuhuurra nogamba nobu okuba ogwiijagiire, ebihimba ebi biine nkoku bikukuyamba kurola omubiri gwaawe gwayanguha kumanya ekintu like omuntu kukukwaataho katugambe omuntu naahuurra nagamba paka habaire haroho so omuntu, ebihimba biheereza muno amaani, ogundi omukubi twagyeetaga cuncurya, ebi bihimba ﻿Waakwataga ebihimba oteekamu ebinyoobwa, waabaga otine enyaanya orutamu, akatunguru okateekamu, orujagi oruteekamu, ogu gwaari mukubi gweekitooro kusemeza omubiri kandi gwaaheerezaaga amaani. Egi niyo emikubi eyi twaabaga twiine ekutuheereza amaani. Omukubi ogundi ogu twaari twiine baagweetaga mulokonya, ebigere by'ente ebi kubicumbira kimu okabihuuta, okabyookya, oka kubibaba tikuli kubyookya, kubibaba, obyookya okabicuumba bikashya okahika okabiteekamu ekisula ekya black bikashya kurungi. Ebi byaariibwaaga abantu muno muno <hesitation> kugamba abantu abaine enda, abantu amagufwa gaabo tigakweeyetegeereza, abantu baryaaho nomuloorra kimu ngu weena naikara naahwaaho buri kaire, so abantu abo baasomaga muno ebintu ebi. Obu wagendaga mwiirwaarro, abafumu kwiija kukuseenya nibakugamba genda ohuute ekirenge noija kutunga amaani. So Ibo baabaga, abakinga benyini banu abafumu rundi ki abadakitaari baabaga bakimanyire ngu ebintu ebi nibiheereza amaani wadde nabo baakuhaga ebintu ebyekijungu rundi ki ebi- ebintu ebyeekyeeru, baabaga bakimanyire ngu ebintu ebi nibiheereza amaani. Obundi ekindi ekyookurya rundi ki omukubi Ekyaaheerezaaga amaani ebintu ebi bagyeetaga esabwe, esabwe egi bagicumba, egi bagiteekaniza, bakira kugiteekaniriza abako rundi ki n'omuntu kuba akukuniire kulungi, naagikuteekaniririza ntakwiija kugibsoboorraho egi buli kimu kyoona baitu neeheereza amaani reka mahano ntagamba habwookuba obutuzi ubwo nibumanya, nibusemeza munda, kwija kuhika munda omu mukyenda kyaawe, nibukikwaatamu nibukyeeza enda kuba neekuluma, iwe nooba oyina ulcers, <hesitation> ebihooya eby'omunda ebi, obutuzi bubikwaataho muno. Then akatuzi ako, kongera kongera kongeza okuhuriiriza kw'orurimi rundi ki olurimi kufuna test enyingi muno habwookuba olurimi obu rukuba rutakuhuurra kasita omuntu akuheereza akatuzi karumu ekihonde rundi ki esabwe ﻿Olurimi obu rukuba rutakihuriire, iwe nooba oyine ekizibu, so esabwe yo neikara eri sabwe, so omukubi n'ebyokurya nibiheereza amaani muno, muno muno. Then haroho ebyokurya ebimu ebya kara ebi- ebitukareka, baakyeetaga ekiguude, ekiguude, ekiguude kyaari nikiha amaani muno muno owaitu Tooro. Owaitu tooro ekiguude ekyo hakaba haroho ebitooke baabyeetaga mbiira, mbiira egi obu baagicuumbaga, kugicuumba, okagicuumba nk'ebyokurya ebyaburi kiro tokugirya, baitu obu wagilindaga ekenda kweenga, okagiteekamu ebihimba okabisekura, ebintu ebi byahaga muno amaani byaaheerezaaga muno amaani, ebitooke ebi, baitu bikagenda nibicweeka baitu buli byaheerezaaga muno amaani, so emikubi mingi muno n'ebyokurya ebikuheereza amaani baitu ebi nibyo ebimu ebitaito muno, ebitaito muno nk'owaitu Tooro ebyokurya <hesitation> ebi byaaheerezaaga amaani mubiro bya kara.